Imukrisn lli d da ttɛanayn, iga t lqllt n lxdmt n ccabab, ur darsn mani ɣ a txdamn, yaɛni ur darsn lflus.

Ikhssa dawla atcheje3 chabab adskern lmachari3 wana iran aysker kran lmechrou3 adasfkn imik nflouss

Igh rbe7 agoudi nlflouss radzwargh s ayt tigmi ibba d inna d ait ma oulantni 3ad radzregh ghwili 9erebn